<hesitation> iyo <hesitation> iyo taka chila, te ijloi taka nda'a yuku, ite, jnu na kuu ye tajna'ai te kala'ai takai, te ko ña iniso jnu <hesitation> nale kala'ai nale, wa'a nka ye ña jokava taka la'ai naá, lo itei, te ko ña iniso